Epɛ dɛ edzi edziban a ͻbͻboa w'apͻwmudzen dze a, ͻno odzi kan mobotu wo fo dɛ bͻ mbͻdzen dɛ ebedzi dza ͻwoara eduadua wͻ wo mfikyir no. ͻno na ndurba ndurba nnyim beberee. Afei, bͻ mbͻdzen na dzi eduaba ahorow dɛ ekutu, mpuwa, borͻfɛr na beberee a ͻkeka ho. Bͻ mbͻdzen fa atͻsodze ahorow so ka w'edziban ho na ͻbͻboa ma w'apͻwmudzen no egyina branne.